نعم ممكن للفن يؤثر تأثير سلبي في حالة إذا كان الفن <hesitation> شيء مخالف للمعايير ال- والمبادئ المجتمعية، تكون <hesitation> فن ي- يغرس معتقدات سيئة تظر بالمجتمع، تظر بأفكاره، تؤثر على طفولة المجتمع، تؤثر على الشباب وطريجة تفكيرهم بطريجة خاطئة، فيؤثر سلبا على المجتمع.